Ny fomba fandrahoana ovy a, dia voasana aloha, dia tetehina arak'izay hitiavanao an'azy, dia endasina, hafanaina ny menaka raha ohatra ka endasina, raha andrahoina indray izy dia asiana rano kely dia tenehina eo dia arakarak'izay saosy hitiavanao an'azy fotsiny